<noise> Yarim soat ichida mehmonlar uchun makaron va <hesitation> so's tayyorlashim mumkin. Makaron tez pishadi <hesitation> va uni pomidor yoki qaymoqli so's bilan bezatish oson hisoblanadi. Yoniga salat va non qo'shsam to'liq tushlik tayyor bo'ladi. <noise>